Amɔɔrʊ ye yée ri rǝ lǝ̌ gɨŋrǝ sa amɔɔrʊ ye yǝ naanɨ yɨ lǝ kpookpoo. Mǝŋ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ sa wɔɔ, yée ri rǝ kpǝǝmɔɔrʊɩ ŋwǝ wǝ́ yáa caŋ. Yáa caŋ kpǝ rǝ. Nɨ fe ŋ fieeni rǝ atɛɛkǝ nyɨ mǝ caŋ kpǝ; Wǝ́ a la lɛ nyǝ ŋ pe ce kpǝ nyǝ ŋ mɨ culu wǝ́ yo culu kpǝ wɔɔ, ye ci ǝ fɨ lǝ pǝ nyarʊ. Yáa sɔɔ kpǝ rǝ, yáa sɔɔ kpǝ rǝ. <hesitation> ruŋru le jirǝ wɔɔ gate lǝ pǝ pǝ. eniarɛ yǝ ŋ kǝ tɨɨ kpǝ rǝ. Arɛɛpǝ wɔɔ onuŋ ŋpǝ pǝ lǝŋ taa gate la wǝnɛŋkpǝ. Asɛ wǝceeceekpǝ wǝ kaamɨ kǝ́ a la sɔɔ mɨ wiriu ŋ riarɨ kpǝ ŋ wɛ kpǝ anyɩŋ wǝ lo ru kɩɩkɩɩ. Kɨto lǝ́ kpǝǝmɔɔrʊɩ wɔɔ, ŋwǝ ŋ ri mɔɔrʊceeceekpǝ. Lǝ̌ ǝtɨtǝtɨtǝ pǝ le tii wǝ́ pɨ la kpɛŋ ǝrǝǝ kɨto wɔɔ, wǝ lǝ lǝ kpuŋkpuruŋ. Saka, saka wɔɔ, pǝ láa caŋ ŋwǝ rǝ afɛɛ wǝpwɛkpǝ wǝ kpii pǝ ŋ siɛrɩ kɨtǝǝ pǝ láa siɛrɩ kɨtǝǝ pɨ ŋ putu kpǝ pɨ ŋ pa ya pɨ ŋ nuuru pɨ ŋ tɔ. Wǝ ŋkpe wɔɔ, wǝ ri rǝ keeriwǝ rɛ wǝ lǝǝmɩ nuru wǝ́ ŋ lǝǝmɨ tɩŋ We o lóo koru a caa wǝ, <hesitation> o lóo koru a caa nǝ wǝrieŋkpǝ wǝ́ o lóo koru otoŋ kpǝ e ri, wǝ lǝǝmɨ tɩŋ baŋpa baŋpa mǝŋ saka. wǝrɛɛkpǝ rɛ wǝ lǝǝ tɨ wǝ kpi lǝ̌ kpǝǝmɔɔrʊɩ mǝ saka ko wǝ́ ŋlǝ yée ri rǝ feesa. ŋ́ ne ceeni nɨ. 3